اللغة الاجنبية اللي كنت اتمنى إني أتكلم بها هي اللغة الانجليزية أظن بسبب اني الحينأي شغل او أي دراسة او أياً يكن بيكون معتمد أكثر على اللغة الإنجليزية بسبب إن هي أكثر لغة تستخدم في العالم. <hesitation> فكان هيكون بالنسبة له مفتوح أكثر بالنسبة لي كشغل, كدراسة, <hesitation> كتعامل مع الناس بشكل اكثر <noise>